Për pulidé ël tapis mi pìerìu l'eva e ën po 'd savun, la pasu zura, pöi lu bütu fora a pìé ën po 'd sul